masua mbua ha suabanuni nundua məlhandrna mato nundua nʒa ndui ndua dabihəni hənimbui nundua nʒə ngi ninja nʒa ni emani həna yaruhumanji ninja nʒa ndui ndua nʒa ndri həna konama kimbundui, ma nʒa ndrna ula yarihuma shiri mandwa shiri kohə ndua məlnʒa ndr ma luana shirina nʒa ndr na məlhə wato shəʒi sui nduanuginə nʒa ndri ma nʒa ndr na ulato nundua nʒa shə ya gurghəu, ghə həlu, shə dimiu, ghə hələsudu kadosuɓahənusundu shəʒi nʒa ndri, ko kla yər yərohumi hə nʒə ndr ko kundui hə nʒa ndri makla yi tayi ɗi ɗəmna mondu məti nʒa ɓəi na malnbua dsage mpana ti hənjə nusua mui, mambua dsəga mpana t hənja nusua mui, ko mbi wurro tosua ləi na nduanə nə sua həri ɗa ndua məli nʒa ɓayi amma mandua ndrna suashina na fani ɓhənjiu gami manʒa nji na ndrnanja kandui ndrnʒnja ka yəaruhumi suashina sani hənju ghəʒi rasa wato ma nʒa ndr na suiʒə nesə konama kimbundui ninja nsa ndri gam ma nʒa ndr na. Konama kimbəndui unagi nʒa ndrə ka ghə atiti mbula həlisa kagi banimbwa həli suahiu mbwa di məbuma bo shtinagi nibwadi məhəu usarasari barka ulato modva dahə modua ndrəna kaisiɓa nusahiʒɦa məlva hənsa ko ndaa məlma kansiba nu swaɓayu məlva hənsu ʒhəʒi rasa ma nʒhə ndrna ndrʒə ndrʒə kumondui ndrʒə kuma yanu humə nehʒə kuma konama kimbundui, ma bura nʒə rə humi mbua ndəndri kikəa panu yarhum nihuma nʒana ka ʒunubi yashirə humu, ta ta police mbua kisibu ʒhə na ka hətinashu barki ndru ndi ko nama kimbundui ɓlahə nəhə susuhə koku ali nimbua nʒə ndr kikə ndua sakə klashu nusuhə ntre re shosjə nəbua klə nəbua səkə dinəni uloto nəbua nʒə ndr kikə ndua malandua shu ndua tsuni vəshə nduashu nəmbura nʒə ndr kikəu ma nʒə ndr na ndrʒə sosai shə ʒə nansəmbui ma nʒə ndrna ko nama kibundui minja nʒa ndri konama kibəndui ninja nʒə ndrə shəna ʒraguai ninja nʒa ndri shəna yarəhumanji, ninjanʒa ndri pana ngai doka sa hahayi shəʒi wato mo nʒa ndr na suʒə natsirivə nə nonama kimbundua shiri mbua lələɓi sa shiri yarəhuma mbui nəha tsi nəha lə ləɓa mbui barka ula mbui shi hətinagi ngi nʒa ndru, ulambushi nətini shiri saa nufiya mbunə nʒa ndru manotunduma upanəja ngi mullumi. Mpa nə nginji kullumi ma notəunduna dimə nganji kullumi ma notunduna hətnənja həi kulluma thənambahəʒhi ma mbahiʒhəna hətina ngi nʒa nahu nʒa ndr ma bi kangi naheʒhə suiɓau barka ma yarahumi ndra məli human kangi nʒa ɓiɓai bau ghəʒi rasu ma nʒa ndri ndriʒi wa yaruhuma nji suashiu kombuwa məli nʒa ɓiɓau həʒhi ulahə ngi nʒa ndri amma dui barka ula shedan mbra jenbi hətini shedan raɗant ik həntinə shəʒi ra sa kawai nihə məli nʒa ɓiɓai ma nʒa ndr na ndri nʒa ndri nari nadri nʒei ndri kumondui kuma yəke utumi hena ndukəalahə həna konama kimbundui ndri nundua nʒa ndri shəʒi rasa shəʒa ma nʒa ndra ndrʒi sosai kla konaula kimbundui ko sheɗan nehuma ʒba nuna shedan shadan na ma shedan na ula shedana ngi nʒa ndri ula bwaglaguishi sa shudana ngi nikə məla shənju shedan ngi nihə məka hənju hə mbua nyi hənji mba nihə məka hənju hə mbua nyi hənji mba hətina ngi nihə məla hətinu ashe mihə nduashihə ngi nʒa ndru mihəna nduashihə ngi nʒa ndru konama kimbundui ula yarighuma ngi wa shedana ngi to bama numbua kumani nʒa ɓiɓaya, bana numua kumani nʒa ɓiɓaya wusua məla nʒa ɓiɓaya mbua wunasa ʒa nasaundua suəshineʒa naʃa ndu nʒa ndr shəʒi nanɗa mbui nʒa ndri shəʒi na nga yəruhumi nzə ndr shəʒi nangiya nəha məla ʒhə ʒhəʒi nangihə niya məla hə shəʒi suratsi ni huma lələɓi. Nəhuma məli ka konama ndua nʒa huma tə tumi kambrahə nibwa kumani shui mimbu kumani givukuma nibwa kumini vala gan ma nʒeɓe na sua ɓəʒi sosai sui ɓayi nʒe ɓayi nʒe ɓayi na ka naɗa ɓa ko ʒihu nʒe ɓayi nʒe ɓayi na ka naɗa ɓa ko ʒihu nʒe baya nasau nduashne si nəhə tsu klehu malnəyiu ndustine nji nihə yaguhəji həna ʒuganju nduashine ngi nihə həlbi vughənju nduashne nji mba nihə tsondua ka hənju barka sui ɓayi ʒi, ma thəna hiʒhi mba bo thəna shedan ʒi amma ma nʒa ndri nʒa ndr kla yuruhum ʒi ula yarihuma ngi ula ndaa ngi wana ngi waya ngi kanama kimbundui wangi nʒa ndri ghəʒtrasa ndri nihuma nʒa ndr kulumi həni ʒuramayi nihuma nʒa ndri pana nsa yaruhimi nihumanyi doko paruhumi kambrahə nəhuma kulami givukuma nibula kumani vala mibu kumani nʒa shui amma naa nʒa sai nai nihuma kletike kimbi hashə tuma ma nze ɓai nihua kilitine kimbi inosua homa ma nʒe ɓai na nihuma kiltike tsikala huma a tsirivə ɓa nihə məli nʒe ɓai ka duhəlahəu a tsirivi ɓa nihə məli nʒe kau ndua nʒanu ko kawa ɓai nʒe ɓai nʒhəzirasa ma nʒe ɓaina ɓaiʒi dartie ghəna hundi ɓai nʒe ɓai kullumi nʒa ndri shəʒi na ndri tun yake re mbua məli huma re nʒa ndri nari yanuhuma sa kondui nundua nʒa ɗauɗaui numju nʒa shui nda ngiundui ndua valandui. Ndua givukoma hənondui ndua məli kona ma mbusua ndar ghəʒi ne yaruhuma ngi shəʒi na nga yaruhumi mba nihuma məli daga tdarhi har yake nihuma rudunʒahuma ti humi hənga yərihumi, yazuhuman ngi ni huma nʒambi nʒa ɓiɓuiyu ti duniyanau. Sai nihə nani bulagula mbui baakaula shedan a gimbi hətini nihə məli nʒe ɓayi həi shiri hə ʒhəi shiri hau nihə sikhə tsondui nihə diyi hwagi nihə tsondui həi shiri zhəu ʒhəi shiri hau nihə tsu di nihə tsau zushya nʒe ɓa nahəʒhi sua ndrɓa ʒiu mosua ndrna wato kohəndua ngira nihə məlima həngi niya məla hau so ma nʒa ndrna ndri nundua nja ndri, ndənundua məlisua ratsirivi barha ghəʒinangu yaruhumi ghəʒi ne ngi hə ghəʒ ne ngiya ni konama kimbundua məli hə nga huma nihuma nʒa mba nɗindri eha huma kasa kimbi nʒa nəa nʒahumuma hə nga huma kasa kimbi nʒa nəa nʒahumuma hə nga huma ni huma nʒa mbula ndri kullumi to nʒa ndri ghəʒi wato suiʒi nari yazuhu ma məlundui həno həʒi yaruhumi məlundui həna nʒa ɓai samu mana humana kod ndua ndua sarko nduari yazuhuma məli pa tinatuman sa farko na mapa yaruhumi na wanja məli ndui kimbi fhəvanji ulansa məlundui kimbi inosuanji ulanja məlindui kimbi nʒa ɗeɗau wanja məlundui kimbi nʒa ndri wato hari yaruhama məlindui maʒerundua kumani ɓila həna yaruhamina wati saida re shedan tinja məli jighni hula ka yaruhumi. Ghəʒi niyarhuma ndhətikhə hənji bi həanji tinja sikhə ri duniya wato shənjira sikhə si nʒa ɓiɓui mbundui shedan rasi həli sibundui shedan nasi wato yagughəgi gu bundui shedan nafi wato tsoundui bundui shedan na si wato di dyiv vui ei suaɗa pwayi duk shedan na klə nakiʒhə sua ndr ɓa ʒiu amma manʒa ndr na yaruhumi ta kli nʒe ndri sighə kambarha nimbud nʒa shuli nimbula nʒa pane nga nji nimbula nʒa ritumi nantui ngrawashu mahə ni duniya tdarhəna ma ʒagra ngrawa sahuma kimbi duniya na notusui ɓara klə sikhu nʒa ɓiɓuira kəli sikhə maʒi ra nʒa ula ndri nʒa ndrishi pane yaruhuma məli huma tun, sarko na ka ngra ula humau ɓila klahuma ra nʒau ka mara nʒana nihə faisuhə tishəshə nehə tsuri pua tsuhəri ko tilhə gnaui ko va ynaui nihə sikhə taula nihə kli malna koulana ndra shəʒi bihə grinata nduashina sikhə bila ghəʒu nihə ndrashuhə kontuima nduashina sikhəkəlu miwa nʒa ndr ra nʒashu amma jighəni nʒa ndri nʒa ɗeɗau ghən nʒa ndri ghəʒi ra kitə ngrawa fama humani ndarhi ti duniya namɓa bo a tsiriviɓa nimbua haɓda nine zha nʒau watsirin nihuma nua ka mbui nimbua ncha nʒa ɓiɓayi nimbua nəli nʒa ndri pane ngi yaruhumi nihumua məli panansa məli huma sarko kimbi marasuanji kimbi nʒa ngənji hərinja məli ma nʒa ndrre suanga yaruhumi nihuma məli ma nʒa ndrre nduashihə shiru. Astiri ne malna ɗana ndri zəlana kalaʒhə ashiri ne ʒeda ɗana ndri malahəna kalaʒhə ashiki ma ula shirina ndri nayiyi korə wiro na ma kai ghalahəna ula shirinamahə fa ula hakilo klahʒ ndua ndrina hə filə nusondu həsundukwahuru hə həlusundu hə məlinʒa ɓiɓaiu ma hə ndrna ashrinimbua ɗa ghəʒirasa ula tsirivi ma mbula məli nʒa ɓiɓaina masua ngiya nəhə məlina nihə nani wato ulusuaməlahe əhəra uluvalaʒa valahətinrii suashine ʒa vala shətinu nihə thəra nʒa ɓiɓui həʒhə nihə əti ki nihə mbtəvi nihə sikhə nihə məli nʒa ndri pane nga yəruhumi niyarighama nihuma nʒa mbua ɗaɗui humi niyarighama nihuma nʒa mbua ɗeɗaui mahuma ranja ndri panənga yaru ghami re payashne mbua sihəri nihə kumani ngrauu ko ramanana shwana domin nihə nza nʒa pa mbihəi na ma, nihə nʒa ma nontu sua ɓilahə shu domi wana shirina ula nʒa ndrishi wusa rasa ko ɗiɗima ravaʒana nundla thəni sila tsikhələ ninja tsuri pua tsikhlə nisela shənja ɓila ninotusui kokwalu barka ula nsa ndrishi nundua ndrasuanji kontui ni ʒa nʒa tilhə ɓuki tilhəi makini ninja nʒa kuntui gam ɓilonduəshu hərava nʒa ɗi ɗimi barka ula nʒa ndrishi amma marmbua səkkə jinbi yake bajana na nʒaʒininana timbua səkhə jin mbi nʒa ɓiɓama nʒa ɓiɓaira shəʒi ngraula huma nanʒaʒineno nʒa ɓiɓai ra ɗantikhi huma tdar rihə ti duniyan ulatsirivi konama kimbundui ninja bahəvi səkhə kimbi nʒa pane yazuhuma nihuma məli nʒa ndri. Nihuma nʒa ɗeɗui kumbrahənihuma kumrani shivukuma nihahehuma kumani ghivukuma-mbaa nanusua məlivi kimbi yake na nanjasi na ndui shiri hau ninja sikhə dihə bihəi hə ninja tsihə hənji ngi nani nəu ninja sikhədihə bihehə ninja tsaha ulusuara məkikaa barha ulambua kau che ka yarukə umi ulambuwa sari ko kula yari humi wa mbua ndra nʒa ndri nʒə ndr na nzga yaruhumi nihuma məli watsirivi mba bo huma mbua kimbi kampinyi adrhina nihuma nua ashikhə huma nihuma nuu mba hilika huma nihuma wayarni kaya konama kombundui nimba nʒa nʒandri həna duhəlahə həna malna hənandua nʒanu pa mbi pulai nuwa məli thəni tipiamwa məli lumari minbula shui mimbwa nʒa ndri həna juna notui, notui kəpalashu ndwanʒe bayashu mashiri həya notui nʒe ɓaya kuwa pemami huma hauna ko nama kimbusuya a ndrahani niya ɗa ʒhə shava əhə shava ɗana maʒhrra shirina kish sua ndraya həau gam ula ya shiriunduu ndrna amma ma shiri həya ndui ɓayinana suashineya fimbi plahəu sam waya shiri wan vəl ngraula alhal ghalzli na ngiya. Shawaraga nihuma bahəvi nihuma lələɓi ashikhə huma nihuma vala nəna noumamba nihuma nʒa mba ndri pane nga yarahumi nihuma nʒa shu kamhə nihataiya huma givə kuma kambarahə ni konama kimbu ndui kumani nʒa shui həna ʒuaraguayi wa yaruhumi vala huma ghəʒi mbuagulasui na dindri nariya shiri to shəʒi ghəʒa wato masua ndana sua ndrʒi sosai kuma yarumi klandui kuma konama kimbundui ghə ʒira sa ko mbuwa, mbuwa gəgi yaruhumuna ghəʒi ne mbula humi kimbi chouchi ko mbula gəʒi yaruhumi ga bakala bajina ghəʒi nembula məli kimbi malachi sua ndrʒi nɨhuma lələɓi ma malamai mba nihə llələɓaka mbui nimbuwa vala ula yaruhumi vala huma kambrahənimbula kumani shui nimbuwa nʒa mba dindri kikə ghəʒinanga yaruhumi usako kulidan.